<hesitation> nemwi ngi nala nawela kuvyalo niza nalya nafulala na maya pa yannji tukachina ibao mara chikufika saa kumi na moja naingila muchikao tuanzya ukumwa isite na anji pa chikao chitu pano tubuzya chikufika saa moja au saa mbili nawela pang'anda inkalala.